هوا تنفسي وه، خو چاپېریال چوپ و. نباتات خوځېدل، لکه چې ژوندی وي. یوه عجیبه نغمه تر می غوږه شوه، او ناڅاپه، یو بل موجود راڅرګند شو — چې نه دوست و، نه دښمن... بلکې کتوونکی.